﻿Relajacion kua ñeraɨ oipota jei yandeve yaeyatarari misimi mbaere yayemongueta ñaivae jare yapututa rarï misirai pegua jokua yande mborita yande rete <hesitation> öi vaera ikangui mbaereve jare jätagätuavei öivaera